گینڈے اپنی سونگ دی ورتوں اس طرح کر دے ہن۔ پہلا، خوراک لبھن لئی، گینڈے گھاس، پتے، پھل آدی دوروں ہی سونگ کے پچان لیندے ہن۔ دوجا، خطرے دا پتہ کرن لئی، شیر، منک جا اور برودھی جیو آں اوہ اپنی تیکھی سونگھن والی حس نال <hesitation> بہت جلدی پچان لیندے ہن۔ تیجا، علاقہ پچانن لئی، گینڈے متّر تے مال نال اپنا علاقہ نشان لاؤن دے ہن۔ تے گینڈے اوس نوں سونگ کے پچان لیندے ہن کہ ایہ علاقہ کس دا ہے۔ چوٹھا، مادہ تے بچّے نوں لئی، <hesitation> نال گینڈے مادہ دی گند سونگ کے اوہدی اپجنی اوستھا بارے جان لیندے ہن۔